Sei neiro yeye se re, neiro se jokua searaji dekoti jare mbae yae oyoupe va re, eyapo ikaviva se sei rai se sepiaguie a ko jokua mbae jae ndeve va jare aguiye deposi se sei eh mbaeti ko se kirai ikavimbae va ayemongueta ndere, eyapo ikaviva neiro se re aguiye emboaji se kua mbae nde va erei